في الصباح أحب أن أبدأ يومي بفطور خفيف بفطور لذيذ و خفيف في نفس الوقت ، مو بحب إن الفطور يكون تقيل مشان اقدر إني أشتغل و أكون نشيط ، بحب الفطور يكون خفيف مثل خبز بالجبنه والبيض المسلوق ، بعض الفواكه و الشوفان ، و بعد الإنتهاء من الفطور كوب قهوة أو عصير طازج و بحس بالنشاط بعدها.